Ëntà marcé tantu për tanti di për ese esi prunt për munté s'la muntagna, ëntà preparé ël sach u tute le coze ch'a ch'a servu ëmpurtante për vivi ën muntagna e për për marcé